La iaho zany ro lsa mahery fo man an'izay fahefana zay la bekoko aby ny olo hanao madio bekoko aby ny olo ho soa fo ho bekoko aby gnolo ho tia ny namany maro ny raha ahataoko o!